Controllâ o destin, dita coscì, diæ pròpio de no, che no l'é poscbile. O destin, ô saveivan fiña i antighi greghi, o no se peu controllâ, manco e divinitæ se ghe peuan oppoñe. Però se peu fâ quarcösa, fòscia, pe indirissâlo un pittin.